<hesitation> מויקאש'ן ווען... ס'וו <hesitation> ס'איז פרילונג <hesitation> פאר די וויטנער עסן זיי אסאך צו זז <hesitation> צו <hesitation> צונעמען מער וואג און צו... אויפבויען זייער פעטענס אז ס'זאל זיי העלפן אין די ווינטער און אויכעט באהאלטן זיי עסן און... נעבן ביימער... אדער אין די.... לעכער פון ביימער.